الشعر بالعصر الحديث لا يزال ذا صلة كبيرة لأنه يعبر عن مشاعر وأفكار الناس في ظل التغيرات الأجتماعية والسياسية والعصر الحديث الش - الشعر تطور لأشكال متنوعة مثل الشعر الحر والشعر الغنائي وأصبح وسيلة للتعبير عن الهوية الشخصية والتفاعلية مع قضايا المجتمع.